Gar hau main component a hi tson hei, ama sabir tson a engine hi animeit a hei a transmission ang hi nita. Ta tson kami fuel atong a power ka, a kia a veer pira tson. A bodi hi a pati na tson ania nga ataksa dina nita, a motor <hesitation> ataksa nito na. Tson hei <hesitation> sensor sangsang power tutukhan electrical system ang khamal muta. Ta tson hei battery na provide ta. I tsumi lau tson hei a braking system anilea ta tson hei car atalantar tsara a din natura tana pa imoema. Tson hei <hesitation> a suspension system ang thei omlea tson tson hei a tson nom natura. A tson nga txuti nom natura te. A stable natura, ati stable tuturang kha nita. Himi tson tson hei a power tu atang tson tson engine. Engine hi anita. Engine hi apo imoedeo berpolang pakatsu ni vele ta. Engine a fuele lu ta tsumitu <hesitation> power force asem ta tsumitu na kia drive ta.